Bon so ngoonga, poloñ mi wanaa anndanɗo ɗun. Kaa, kañun duu finaa tawaa eropen, oo duu jogii. Hono jon kaa bome maɓɓe en, kertanaaɗe ɓe e jimi maɓɓe. Fuu jon kaa, eɓe njaha jaale muuɗun.